Diilin ma ñóbu, bari diilini bsu bo, we de, we boonji ndaani. Basgo we nñaa biñaŋ ma ayet fanfaŋ, wilin ma ñób ndaani, golla gí gii gutun, golla gí gii wéntele, bimegesi gjooraŋ gbúŋ, Bow bii bsu bo, bee bi ñe brefeere, be boonju.